Wen xuqke re jun nima a jauxaw <hesitation> ajowxeel la akb'i'xik la gobierno cha' ajowxeel kujcha' qe che aa xuq nim kb'anik i xuq nim kb'anla'xik chu ri jab'taq qtimit kun taq nim ajowxeel utz i nima ajowxwwl qa utz la ajowxee utz are'taq kir yu'l che este che che <hesitation> k'o taq qtinmit qaqchee taq qtinmit qaqchee taq wa'chi' oj k'o wi' taq rq'ab'tinmit wa'oj k'o wi' e la la <hesitation> wachi' k'o wu nima qtinmit nmaq taq laj b'eey ab'aj pu b'eey i k'och ne ajwi' chik la mom cemeent pu b'eey a nim ek'li qa utz xaq taq kuj cha'chik <hesitation> cha'che che <hesitation> jun chee xaq mxokik xaq elq'neel, xaq elq'neel kun che xtb'antaj rmal yaa xt'eek keb'jnob'oxib'jnob' i naad mxb'antaj rmal i xaq kokik no'j che mxb'antjik no'j naad xiq yo'k qe jun qsolicitud no'j naad kulik naad kb'i'xik ke xtb'anik ek'li ajowxeel utz woniit kirb'an kepli kb'i'xik li utz taq laj chaak, utz taq laj chaak kb'nik kepli pur yolb'al moos proyectos cha' kb'anik njeel la'chi' kb'anik no'j uta laj tajwxik e taq naad qa utz laj ajowxel qachek'chi kb'anik naad jnik'taq kelken. Aman ya taq kujela'n toont mele chwa'q xtb'an chjun ajowxeel ek'ri he'qrz'noj chee naad mi k'tk'a kb'nik ek'li ajowxeel ri kopnik kchuknik a mu yaa xtelik k'onere wnaq kb'inik qatlo xtelik kchuknik, b'eer kchuknik no'j k'ochnelo ajoexeel k'a koken jun weet chik no'j b'aay ri' ri nima tinmit qal qa qa qa <hesitation> kk'ulmxik la' ahora wre' taq qtinmit la ajowxeel ri alkalde kujcha'chke k'b'ees ki'tzaljook jun weet chik kum ki' chuknik o taq naad o no'j b'alasoor xtiq b'ukjeel kum qaqchee chaak kirb'an entonces are'k'la jab'taq kb'i'xik apir yolb'al moos k'chi' lo ke es influencia del gobierno cha' sicha'ikb'i'xik xhqe entonces che kirb'an k'ri'chi kiryu'l chee riq tz'nla' y kirb'an chqe kuj kuj <hesitation> rlq'oj pue kum qtz'noj k'qe ku'rya'ken ku'ryaken <hesitation> che riq tz'noj kepli kinb'iij nk'i ab'aj pu b'eey chij taq nirchooch tijneem taq ni rchooch aldeey yiy are'k'ri' jab'taq kiryu'l ri nmaq taq laj gobierno chqe.